Es un aparatu que s'apesca la presencia'l humu por mé dun sensol d'airi, al mual su sitación normal da'l avisu. Esti avisu sedrá mayolmenti un son rehuerti paque la genti lo sienta ligeru i pendi'l sistema ajustau te llama ala policía o al serviciu d'urgencias. Es un elementu mu aparenti pala seguridá delas casa i edificius púbricus. Argunus d'estus detetoris de humu van enganchaus al sistema d'augua i hazin que s'abra un mecanismu pa enagal sitiu i caiga agua del techu ondi aiga saltau l'avisu, enos ospitalis i edificius púbricus essi sistema tien de dil istalau por lei.